بلوز موسیقي ما ته احساس، درد، او ژوره کیسه رايادوي. دا موسیقي د افریقایي-امریکایي ټولنې له سختیو او ژوندۍ تجربو څخه راپورته شوې، چې د غم، ماتم، خوښۍ او امید داستانونه په ساده خو قوي انداز کې بیانوي. کله چې بلوز واورم، نو داسې احساس مې کېږي لکه د ژوند ټولې ستونزې او هیلي په یوه سندره کې راټولې شوې وي.